Ok tani suru ma « Mamar Salemi » yindigi. Mûzou ru ônum kilametira 40 gor duusu randir. Ôwura cûu gor tardu Jemena tirdu. Jemena duro ôwura disii gor duusu. Wurda niraã gii duussu. Santir afric dûrtu. Santir afric duro ŋila nuraa ussu gor tigisu. Saga tirduuure yuna mura santir afric duro ammaã gii duussaã ye amma môšaã ndura ye agu yuna mundaa ginna giyaatidire. Santir afric ru in duro ru yanir taruũ arii tira suru suma « Fatii » yindigi. Arii arima mere aragareroo ni. Mere dêroo Cadiyenou ciiru odo ru anuu buzure ni unnu yuna yan taraa duro buru fitinere ni kaaru abba nuruu gii mušaa kila dirii ni. Mere môrso na ciig. Addira mere firgiša sunaa tîra ši teu jillar abba nuruu i dagan. Yuna asillu teere fî duro yaan taraa duro. Yuna kura yaan taraa duro yimii tirdiga zûloma daha kan mušaakila ammaã. <hesitation> Amma « kîrda » yindigaa ye amma mûsliminaa ye mušaakilaa didii ni aguu wêtiruura kôi tirdigaar kôi guruura na bîre durtug kôi gurura na wêtiruu <hesitation> caŋgirere bîre dûrtug owonni kuri haŋgiroore tike ru. Yunu guru yanirtarii yunu guru na abba nuruu i yufade yanir taraa wôkir teri buru aasirde ni amma mundu ru citu ni agu ru saga Cad tirdu. Cad ru kôi mere amma mûslimina cikire ŋiroo aŋ aŋ ru buru dagu ni aŋ aŋ ru <hesitation> aŋ aŋ ru tayi ru dîyi kilahayinigi ni mûsulim haŋima ginna dimira kege ni tike ru saga Jimene tirdu ni Jimene ru kilemat duro caŋgir ni. Yuna yanir taraa duro aũ zagin <hesitation> « Hakii » yindi kôi nuruu eri ni kôi nduruu eri ni abba nuruu gii kilahadintu ni teere na giri mere ru kilaha nir ni simbulagii ru rukur ni <hesitation> sumbulagii ru ši kilemat duro yikii ru zukur ni unnu « gûji šarafa » yindigaa te ši « gûji fotfotii » yindigaa ye kôi tee- u guroo addii duusu ni. Te ru cireraa aga dal- barra dûrtu ni Te ru bara kôi nduruu mûsoo ru ônum kaa gura « kamkalaga nda amgon » indiga kaa taad kaa taa- u kulo kôi gurdi amma nduraa halas Dêebe raa cikii ni agu dêebe ru kôi nduruu yîga nduraa koroya dêra ni. Îyi huma belke ficinnu erdoo aga mere ai kege giliji aga guruugi. Hadina ye orka ye fura ye cikaa ginna cidigi ni. Agu ina ejeba duro yantaraa duro gon duturii amma ru halas <hesitation> « abba nuruu gon ešeren dîndu cendinaa ña? » Te kege yini « ña gon ini bîi ai gor tani na ešeren tarii ru gon ešeren dîninnaa ña ña ešeren mere ña tûlcindinnaa ña nir ni » ina ta kaga gonaa daha tani na ter kuu gonaa ye hayiwanaa ye buru migina ši. Agu tike ru jikii ru kôi ai unnu « dêebe » indiriga ru ônum unnu raniŋoore dîski berke ruuŋore tuwai ŋirigire kege. Kaga nuruu nda cikii kôi ma dûrtuure ni. Kaga nuruu nda mura <hesitation> teri kuu dudrde ši ni hôolu ai re Dudur dîfi nuruu na cii kaga nuruu aya nuruu abbaa na cii. Fura na didii hadina na didii yii na cii. <hesitation> ini ginna cii. Ina unnu yan taraa duro kaga nuruu kaga nuruu kôi te ru tani kaga nir. La annu gii duusudire gii anuu duusire hinne jillar banir hinne kege ni mura ru cozu kubbu niigi ni arii aci niigi ni mura ru ini tira jufaroo kisir niigi ni. Tee- u jilla ŋiroo kûlujimare « aski ninirde » yi. Askuu agu unnu yan tardi ciiru askuu dudurde bêi lakin aski cii ni ninirde ni jufar. Aski ai ninirdaa askuu mere aŋ gii lau suma na cendigii « ôkeyi askuu lau suma ninirigi » yi. Agu te ru cireraa saga nii abba ndaŋa tirdu ni <hesitation> bur ŋili tigisu na amma ônum tûrtug burru tigisoo na au ŋili tigisoo na ammaa yala tûrtug. Burru tigisoo na ammaa ônum tûrtug. Agu kôi te ru dînaa mere cussu ni amma murarde Nii hunduu buru cussu ni yii na didii aska na didii <hesitation> gona na didii awalai tigisoo ammaa askaa daa gêlepcindigi ni. Halas dowiyaa ye yalaa aga curuku awa ûŋgugi ni agu bûu ŋili kege tigisoo wîza na cikii côfura na cikii guleya na cikii wudera na cikii <hesitation> ini wôki teru ammaa nagis ammaa iŋa kege ini bênne bêi kôoli. Ammaa mura ra durra na didinii agu maaši wudugaa na yii ye agu <hesitation> yaliyaa kaama tûrtere šila gûleyaa na goyindigi šila wûzaa na goyindigii agu <hesitation> furaa berke tigisoo ŋili kogoo belke dadar cindigi. Dadarti ntoo mainaa furaa berke berke ficinni cokuyintere turtere illi wudiiree sa <hesitation> adir gor walla adir du addira kuu kege tigisoo guutere cukere <hesitation> yii nuuna tîni duro dokeere te ru cireraa furaa kaama tûrteere Illi wudug tûrtu îyi na cîdig dooriyaa na hundu ru dûtug furaa na hundu ru tûrtugi. Halas yima cukuraa šiya duro dokeere <hesitation> ariya i ciiru addira daha yii mura i <hesitation> suruma unnu giyaa tid ciiru yii cicau yima daha dokoore šii duro dokeere šima nakeere yîšeere berke tigisoore addira cicapcine letteere lettoore tekeraa na dirtigi yima na hun nu curuugi. <hesitation> Agu te ke ru ammaa zukugo yii mere bîi ru cii bil ni bicindigi ni <hesitation> yaga buu daha ammaa erdoo te ke zukoo yima zîŋga ye ina hayiwana agira ye ini cire ginna yima mura ru bil. Agu maaši na au mere te kege ru daha fôkorciŋire bêi. <hesitation> Maaši mere dêri ini te kege <hesitation> ammaa ege didin. Ammaa ege didin. Gîskei cakindoo kaama duro kûila na cikii sowa na cikii na cikii. Agu Maaši mere kôi te ru ammaa wuduga buu re ŋailuu bes. Ŋaili ziruu tûrtee re agu ŋiluu ru kuu re tûrteere ônum niya kûkaa walla aruwaa tûrteere copu gurtideere <hesitation> nakig. Te hinnoo <hesitation> haršar tigisoo ammaa arna na mûkugii. Arna ûŋgeere bereyindeere <hesitation> côfuraa ye ina ôruzaa ru wateere <hesitation> aŋ guru na kere dînigii aŋ guru na fura nda zukoo na amma ba kôima raa buseere arna hundaa rayindii dîdigi ni. Agu te ru cire raa <hesitation> arna hundaa mura awalai tigisoo bapuere kabulaa geeyindeere kabulaa te- u duro duro ûŋgee re dîlli kere dîndeere jakindeere. Halas ŋailaa mere <noise> halas ŋaila mere kôi ai gortigaa ru mainaa ŋaladaa gortire ru cire raa tigisoo kabuled duro ûŋgu ŋa ru kuu tûrteere <hesitation> « bûrrub » yindig amma captindeere ŋailuu ginna <hesitation> cîtii cîtiire ŋailuu ye kumoruu ye <hesitation> kumoruu ši <hesitation> ŋailuu ye. <hesitation> Ŋailuu wasagma dirteere loloyindeere agu bûrbuuma ye sabu huma ye curuuere mura na šuwala duro dîndeere. Šuwala duro dîndire ru cireraa <hesitation> kabulaa geeyindeere kabulaa duro ûŋgeere kabulaa dîlli kere ru kûli kûriyindeere kabulaa mere dîlli geenummoo <hesitation> ina gura i wudugi nii kuil dînigi ni zunciŋi ni cunuwii uwugi ni. Te- u jillar addira busabuu ru ŋûlli geeyindeere kere ru kûruyindeere. Kere ru kûriyindire ru cireraa <noise> halas te- u cireraa amma i sopu tûrtug. Ŋailu wudugire kege na goyindeere šuwala dîndeere <hesitation> boo gurtudug. Boo ru lapug êjile na geeyindigii. Agu « êjile » yindoo <hesitation> ŋaila kunusuu duro dopu dopuere kûmoruma durtoore guru duro wûna îyi duro wûnaa dûteere ini tira «arkin» yindigire cii gurtudeere îyi ma zaga tirar dirteere <hesitation> êjile daha dokoore kenše addi daha dokeere. Cirau bafoo re nakire ciire wopcinoore yaliya addiya ru na cendu cidigii. Amma ba- a nima tûrtu ni yîgaa tûrtu ni furaa worocindu ni saga erdire kogoo. Taara wôkid ai fatirii jikuu haršar <hesitation> awalai. Ŋailuu wôkid gortigaa ru wôkidma awalai. Agu teere i ini yan taruu duro êjile na buru cussu ni. Amma kôi te ru aliga mura ni ta kaga buru didire ši ni. Ariyaa ina gura « firga » yindig <hesitation> kû-a hundaa tiyindig ni. Kôi kûñji hundaa tuyindigi ni. Agu ammaa nimaa na amma gura na amma bî-a ciiru kîjera ši ni. Agu ai keer <hesitation> dîski yalaa yîgaa raa tûwutig ni. Awulai buru cussu ni amma aska raa gêlepcindig ni. <hesitation> Dowiyaa aga gurukeere doona goyindigi ni. Dowiyaa <hesitation> kašara hundaa na durusaa daa faŋara na didii <hesitation> faŋara dowii guru daa cûu aguzuu didii guru tuzoo didii guru turonii dîi. <hesitation> dowiyaa captindu doona goyindigi ni. Kašara hundaa awa cendigi ni. Yalaa aska ru daa gêlepcindu rîriga mûku ridu dahu ru tusugu ni. Agu tike ru marat dugusu na tekege geeyindigi ni. Marat lahar bêdiyindere gisiire dusugu sa bugusu sa murdom goro tigisoo êski ru Tartindigi ni. Agu ina kura cikaa duro maradirii môlofur cii. Môlofur errere fura ammaa na wugii agira ammaa na wugii. Agu <hesitation> môlofur dogu ru errigi ni. Niya buru dogu ru errigi ni kôi tinda jikii unnu yan tarii ru erdigaa errigaa <hesitation> unnu raniŋore <hesitation> kaji asuu raa yaanjoo ônum dêgiga murta aguzuu <hesitation> sa goro terigii. Kee te ru erdire dugusu furu walla agir walla doorii walla ini hakinduu cîteere wudeere halas saga carku tûrtug. Ammaa berke tigisoo yercindoo marad diga goyindeere hakindig. Maradin na hakindu bokindu citig gura na hakindin carku ẽĩma duro zutugi mura dugusu dogu tûrtug môlofuraa. <hesitation> Awalai awalai ru cire raa burru tigisig izaa bûu walci ni. Ammaa agu awa ye aska gêlepti ye ina ta ginna kubuu kege ši addira darcindigi ni. Agu <hesitation> dîski amma fura dîdaa fura hundaa belke ru îyi cendig tuwai na îyi cendigii. <hesitation> Gona amma dîdaa na dugusa aguzuu na busug tuzoo na busug amma dû-a gona ye aya dîdaa. Te kee ru furaa <hesitation> furaa noko burruji « burru tîrug » yindoore burruu kuima furaa kôi te ru ônum tûrtug. Ônum kôi tinda jikuu ru « ônum » yindoore niya <hesitation> niya amma kûkaa na cikii amma aragara na cikii felleta na cikii. Halas te- u lau tûrtug ni illuu kôi ai daa cikuu tuzoore te ke ru ônum tûrtug. Ônum cikiiree loko burruu dîrguu tuzoore haršar tigisig. « Haršar » yindoo bûu addira tussu ni. Agu rôzi ginna addira êgii cîrigi ni. Bûu na buru walciŋi ni ammaa îyi ŋiluu ŋa errennoo mere tigisinni ni. Îyi <hesitation> mallaa dûttu ni îyi burayindigi. Mallaa wûlli eke raa biidere luguran goyindere halas Alla fiyindeere lugurama tafa suna gura wûlli ai kege kusuyindu bîra bûtudeere amma gura fî cikii goyindeere. Agu te kee ru ini almihim « Alla i îyi gurte » yindigi. Malla i buru daha halas dîiman nu ammaa addira aašindire ni. Rûza hunadaa êgii cirig walla gu- i cirig walla marad furaa tîkindigi ni. Furu tîkiŋaa amma halas aguzuu tuzoo walla amma ta kaga gii captindeere Firi cendig. Fir cendu dêr amcindu saru nakig yaani. Agu amma buru kîzei cîrig furaa <hesitation> dugusu gura yercindu carkigi ni. Dugusu duro tussu cikii bes. Te ke ru cikii cikii re îyi haršar agu tuzoore ŋiluu îyi errig. Îyuu mere « tagadaa » yindig. Îyi ai tagadaa ôwolu erroore agu kôi te ru rôzu ginna rôzi nuŋu addira taaban kogoo na maradi na catigi. Îyi kôi dooŋa ru. Agu buru taabana ši addira daa kôima ŋiluu raa butudoo « ŋiluu raa bûtud » yindoo mainaa ŋiluu raa kirdu yaani. Ŋiluu raa bûtudoo <noise> <hesitation> ŋiluu raa bûtudure ru cire raa îyi dowoore busabuu ginna lifeere illi guruweere illuuga suru suma « mîšin » yindig. Mîšin guruweere mîšin ôwellu guruwoore hadinaa i wudug hadinaa orka ye ta- ii wurii dûggoyindu wud. « Dûggodi » yindoore kôi ai unnu hôoluu mîšima guruuraa. Maradi ri hadinaa dûggoyindu wudii busabu gii wudure kiša diire catu na catigii. Agu te ru cire raa addira bojinoore illuu « dau dir » yindig. Illuu dauma dir ni addira ŋûlli yerci ni furaa na wudugii. Hayiwanaa ginna wudugi ni saga hayiwanaa dîfin hunduu na geertiŋii gini hunduu na geertiŋi îyi na farcag ŋilii <hesitation> îyi cire raa tigisigii. Îyi ru cire raa wîza na saga erdigii. <hesitation> côfuraa guliya ye wudena ye coora ye apsafara ye. Halas ini duruma ginna ŋila ni bûu ginna irruu ye kaama ye ginna ziri zîc- cijin ni. Irruu na illi zîc- cijin dii. Kaama na îyi duro meltire. Au te tigisoore ammaa agu saga nuŋu ônum cikuu ši saga yala tûrtug. Yala mûsuu lau gizeyindig. Aŋ guru na mûsuu ru ma ru curuugi guru na ji ru curuug. Au te ke ru gisiiree kancindig. Au wôkur te buru cussu ammaa owonni saga aska gêlepcindigii. Dowiya na doona goyindigi rîriga na ûŋgugii. Côfuraa na ginna kôi duruma ginna duro cêce côfuru naana doona suna goyiŋ ni « cûrucuru » yindig ni. Côfura bûrcindigi ni ŋûlli dogu tûrteere saga erdigi ni. Billuu ciira ŋiroo šila na cikii. Côfura duro <hesitation> kogoyaa « kogoya kalama » ndoo <hesitation> côfuri yesku durusu illa duro dîiman nu îyi duro ye illa duro jiradin buzug. <hesitation> Côfuru <hesitation> côfuri ai wûzaa. « Wûza amkurum » yindigire na cii. <hesitation> wûze « cîliiliili » yindigire na cii. Wûzaa mura mundu ru bûrcindigi ni mundu ru koi wûza turonii šila murta aguzuu na dûrugii murta tuzoo na dûrugii dîgirem saa gura na dûrugii. Agu halas yaliyaa i berke tigisoore yaliyaa fura filiyindire hinnaa boo ru yaliyaa gii fura filiyindoore šila bura yindigi illaa duro. Šila wûzaa ye gûleyaa ye wuderi a ye au wûzeya addiya na dîrigii. Te ke ru musoo ru yalaa dogu tûrtug amma gura na malu ru goyindu kancintig, gura na ji ru goyindu kancintig. Agu musoo u wôkur te tigisoo buru cussu ni amma mundu ru kirdigi ni. Halas kasig fura u na cii, kasig ariya u na cii, kasig amma ginna u na cii. Amma yii- a na goyindu erdigii sôu na goyindu erdigii.